اا كنت في حفله مع اخواي ,وفاجأة طاح واحد من المغنيين من علي المسرح ,بدال من الخوف ال <hesitation> الجمهور <hesitation> جاعد يصفق ويشجع وكده ,وكان جزء من بعدين اكتشفنا انه كان يحاول ي-يسوي حرك-حركات جديده يعني <hesitation> ما تدرب عليها دول وكنا نضحك ونقول أنه أغرب شئ شفناه في الح-في الحفله يعني. <hesitation> الموقف كان مضحك وغريب. و <hesitation> وقاعد في ذكر-في ذاكراتنا يعني وقت طويل جدا.